देखो सा हुकम मना इटली रा इतिहास रे तथ्य मना ध्यान है मै बताऊँ हूँ। जिस्यंन की इटली प्राचीन रोम सभ्यता को जन्म स्थान है और केन्द्र है। रोम री स्थापना सत्रह सौ तिहत्तर मै होवा आना पाँच सौ आठ एडी मै एक गणराज्य हुवा है।